Maradonaning yurti bo’lgan Argentina. O’ziga xos yodgorliklarga ega <hesitation> davlat hisoblanadi. Patogoniya, Parella kabi mashxur qismlardan iborat. Futbolda o’z o’rniga ega bo’lgan davlat Buenes Aeres shahri bilan judayam mashxur. Albatta tangoning yurti ham Argentina.